Allô, miarahaba tompoko ô, <hesitation> mpiasan'ny plombier ngah zagn azafady ô, ah ya, tsy izaign maok fao ni-fuite ah pompenay indreo ai de magnary rano be de lasa mahakamo be fa lasa mandeha antragno dahôlo rano jiaby avy aminazy, ah saode mbô afaka mandalo antragno aty anaré azafady de mba mijery ananjy akato hoe ah ino raha tsy normal aminanjy, de mbô saode mbô afaka amboarinare izy.